Nu é m'ere lõ a'kɔ nyorbe͂e͂, ke͂ iya tɔ̃ɔ̃n dum dõ alo sor'ma, ãã lu ke͂e͂ lòò ke͂n a'be͂e͂ le dõ a'de͂e͂ ke͂rè. Ẽ ahn sigha ne͂e͂ ãã su nee, sigha ne͂e͂ naa su nyorbee dee ayira, nu aa nyaan. Sor nu ãã nyããn, ãã nyãã kii lõõ lõ pɔrɔ, kẽrẽwõ, a nyaan yii nyor le nu é i dõõ sah i dum kiisi Ehn, ke͂n e'lu a'tɔɔn dõ, a'lõ o'tɔɔn alõ o'e͂, kɔne neh pya dɔɔna neh dõõ ke͂n ne͂e͂ be͂e͂ kɔne alõ dõ; ke͂n ba be͂e͂ kɔnee neh m'da dõõlõ. Ẽe maa kɔna ghe kɔ o' yana ba lõõ dum lõ õ'jwe͂e͂ le bu pɔrɔ dum lo; nyaana bõrò o'ãlap, kia dõõ ke͂ abɔlõõ, dõ. Kia lõõ le͂e͂ le͂e͂ kia waa kia lõõ pɔrɔ kia. Dum nua le loo a'dou. Lo pɔrɔ gbo tɔɔn a'waa lõõ, neh ye dèè and sor waa neh dèè ã, waa dõõ gbene be͂e͂ kɔ meh a'sua kɔ meh waa ye le͂e͂ra e͂. Kina kura, kina kina, kina, kina, kina, kina; o'le lo͂o͂ do͂o͂ wo͂ mmeh sor a'nae, lo͂o͂ ye nae su na lo͂o͂, lo'a naa su na lo͂o͂ alɛ. Bi aa ale bi lãbarà, ã nyorne nee lõ ne͂e͂ a'le͂e͂. Ne͂e͂ ãã nyorne kia sah ye a'lap dogo naa le͂e͂ tɔɔn ye ããlo͂o͂

Ogo-06-C028-3. Zii küra si´an lɛɛ lõõ nu a´naa lẽẽ. Küra si yerie lõõ nu a´lèé. Õ kia nyorne sah dõõ nu abɔ lõõ a´dõõ. Agarabẽẽ nɔ bẽ, õ tɔ̃ɔ̃n lu le e´ le nu sah dõõ. Nyorne o´ teh neh ka, nwa dɛɛn niẽ, tɔ̃ɔ dum a´lɔɔ lõõ. Nyorne é abɔloo é dõõ. Tam abɔlõõ õ lɛɛ bòrò Nyorbe ã ɛrɛaigha tam ba´e lɛɛra sah lõõ ò dàp si waa su´a anwadɛ̃ɛ̃ñ dàn. Kɔ wa neh kɔ lõ, o´ dãpè dõõ lõ´ ma. Meh õ´dabè dõõ lo´ma enh enh, baa ba´a dɔɔna sor, meh i. Lɛɛ boro ló wõ, nee su nee baa´kpo ã ããn lõ ale sigha nee lõ kɔ bõõ ghe. And lõ bẽẽ lõ õrdap dõõ, abã sor é kɔ´a neh meh ō yiga lɔ yiga lɔ wɛɛ si´e, õ´si nee, si kẽn abɔlõõ dõ, si kẽn é nià ya dɛɛn do, a´lɛ ã sua kɔ waa si´ ne ye neh, sah dõõ wõ lõ kɔ feefee lõõ be le lõọ, nwana lõõ lẽ bii lõõ Nu zilu nwana loo dum, like sor n´aa ãã bẽẽ sitam, õ´sitam kẽn ẽ ba è ne´a zuura ba tɔn, ẽhep si na, ō´dap le kpããn nẽẽ é Ɛma ã, sor alõọ waa muena é kɔ a´bee kɔ numa ãã ye ba dɔ sah ã nãã sua, õõ sua kɔ alõ aa ɛmáa õ´su, sor é gbi ló nu´ã Ã'sua kɔ ãlo o'su, e lã ba tẽrẽbu ne͂e͂ pɔrɔ dógò neh ne͂e͂ bi'u. Lõ o'be͂e͂ ye le͂ ghe͂ kpa͂̀a͂̀n ama͂̀, e͂ le'a nɔ lo be͂e͂ amà sah kpõ lɛɛ, lõ le͂ ke͂ o'be͂e͂ le lõõ ne͂e͂ lõ. Ãba wee ɛmà ne͂e͂ kèrà kèrà sidee bã dãp ɛmà ne͂e͂ tɛma: tere nu kẽn a'naa bɔlõõ dõ sor àlo mue'a o'su. A'kɔ waa yübà. Kere o'kɔ o'kɔ o'be͂e͂ naana'e, lõ ke͂n be͂e͂ lu kɛ̃ɛ̃n. Lõ nu we͂e͂ müm lõ teh. Kɔ á'lu kpugi amà, tẽh a'wẽẽ müm kpugi we͂e͂ le lõ ke͂n. O'su a'nãã lee é gbo a'lãp dõõ amà naa lee. Lu nu a'le͂e͂, dõõ nua bɔɔlõõ a'dõõ; dõõ nu a'le͂e͂; a'lõ o'kɔnèè neh dɔɔna ne͂h. Bii gbaa nɔ dogò sah küsi, e